So tawii suudu defirdu nduu, minen defata kaa. Min defan coordi, ñiiri oro, ñiiri maafe, sonmbi, mboyri. <hesitation> Aɗe waawi wiide ɗun min njogii.